Oke misalnya daging lah misal daging misalnya kita bepandir daging ni, biasanya kan daging kaya daging habang lah kaya daging sapi, daging kambing, daging minjangan ketu- ketu lah na kita- kita hanggap haja dagingnya nang itu aja gin misal daging iwak lain pulang masalah iwak <hesitation> nyaman banar tu tinggal di lewak karing kan biasanya kita <hesitation> sudah tu sudah tahan lama lah misal iwak karing misal daging menyimpannya biasanya kan <hesitation> paling umum tu urang dibuat dalam kulkas di frezer itu paling <hesitation> paling standar lah paling biasa ulah orang meulah apa menyimpannya keitu biar kawa tahan lawas kalo dipakai esok- esok nya pulang bisa sampai sebulan ada nang sampai setahun urang menyimpan daging kurban biasanya kan kada ingat beandakan dikulkas sampai setahun tu ada jua tapi selain ngitu <hesitation> misal <hesitation> khususnya misal cara urang kita tu ada nang ulun tahu tu diulah rabuk, diulah rabuk- diulah rabuk itu dagingnya diancur akan pertamanya <hesitation> mungkin dijarang lah <hesitation> dijarang mbah tu dikasih bumbu- bumbu ketu dicampur lawan bumbu- bumbu mbah tu dihancur akan mbah tu disanga sampai karing habis tu ditiris akan minyaknya na tu kawa disimpan lumayan lawas biasanya tinggal dimakan haja ketu kan lawan nasi panas- panas itu kan itu sudah lumayan me <hesitation> meulah daging tu lebih tahan lawas ketu lah tu misal nya nang <hesitation> biasanya kita ulah tu misal daging supaya kawa tahan lawas. Misalnya didaerah ulun tapi setau ulun misalnya dibanua di kalimantan lebih umum tu ada jua nang daging- dagingan tu difermentasi mungkin ada jua lah disimpannya diulah masam ketu diulah masam tapi <hesitation> didalam wadah supaya masih barasih ketu lah jadinya kareda rigat- rigat dari luar kareda nang <hesitation> dari udara- udara dari yang lain- lain macam- macam nang kawa meulah buruk nang kawa meulah bekulat itu na disitu di ulah biasanya di mun misal meulah fermentasi tu kan urang membuati uyah banyak- banyak lah uyah banyak- banyak nya ada jua nang pakai baras ada yang pakai nasi tu tergantung daerah haja lagi tu selain ngitu jua ada nang mungkin meulah nya dijamur lah dijamur sampai karing dikaring akan jua tapi biasanya misal daging kalo daging- daging habang ketu <hesitation> mungkin dijamur nya tu imbah disanga lah atau kaya semacam diulah karipik atau kaya dendeng ketu- ketu misalnya nang dari mantah ulun kurang tahu pang tapi mungkin ada jua ketu lah intinya kan meulah kiapa supaya si daging ni kawa lawas kawa kada ancap bekulat kada bahulat jua jadi masih kawa dimakan sampai kena kaina sampai minggu- minggu kaina sampai bulan- bulan kaina keitu itu pang nang ulun tahu.